Fomba fangalà saintsy amin'ny tuyau regny koa zany maka ventouse regny zany anao de <hesitation> paompina amin'igny mafimafy zany izy de <noise> mivoaka le zavatra taraiky tao anatin'igny tuyau igny <noise> na koa misy zavatra azo isokirana azy ohatry hoe vy de sokirina amin'igny koa zany le izy, sokirina am'zay miala le zavatra malotoloto ao.